Yuke iya ge ngone ahu toma zaman teknologi ge ena yang, dadi ngone fo ahu pake me ngone ahu dadi, duga karana zaman rena teknologi sema rai ge ena dagali ngone maku toa habari, ngone tagi iya ino me pake motor sedaba oto rai dadi ngone ahu nena re teknologi ge yo digali ngone ahu ma linga.